May, etu, taaru, naarək, gba naarə, gbasamy, anarawtaaru, anarawnaarək, anarawgbanaarə, kome. Samay, sa etu, sa taaru, sa naarək, sa gbanaarə, sa gbasamay, sa naraw taaru, sa naraw naarək, sa naraw gbanaarə, rarək. Rarək sa may, rarək sa etu, rarək sa taaru, rarək sa naarək rarək sa gbanaarə, rarək sa gbasamay, rarək sa naraw taaru, rarək sa naraw naarək, rarək sa narawgbasam, rarək sa gbasa may, rarək sa naraw taaru, rarək sa naraw naarək, rarək, zuu mal, rarək zúú ete, ra rək zúú taare, rarək zúú gbanaarə, varək zúú gbasa may, rarək zúú anaren taare rarək zúú anaraw naarək, rarək zúú anaren gbanaarə, rarək zúú anaren taare, rarək zúú ete, rarək zúú taare rarək zúú naare. Rarək zúú gbanaarə, rarak zúú gbasamay, rarək zúú anaraw taaru, rarək zúú anaraw naarək, rarək zúú anaraw banaarə, rarək zúú anaraw gbasamay, rarək zúú anaraw taaru, pargəl mal pargal ete, pargal taare parge naure, parge anaw taaru, pargəl anaraw gba sa may, pargəl anarawnaa rək, pargəl runaraw gba samay, pargə i zúú mal. Pargəl zúú ete pawgə zúú taare, pargəl zúú naare, pargəl zúú gbasamay, pargəl zúú anaraw taaru, pargəl zúú anaraw naarək, pargəl zúú rwabdər. Pargəl zúú may, pargəl zu ete, zúú taare, pargəl zúú anara wgbasa may, pargəl zúú anaraw gbasa may, pargəl zúú, zúú ete sa kome zúú ete sa may, zúú ete sa taaru, zúú ete sa naare, zúú ete sá gbanaarə, zúú ete sa gba sa may. Zúú ete sa naraw taaru zúú ete sa naraw naarək zúú ete sa narawgbanarə zúú ete sa kome. Zúú ete sa kome sa may, zúú ete sa kome sa taaru, zúú ete sa kome sa naarək, zúú ete sa kome sa gbasa may zúú ete sa kome sa naraw taaru, zúú ete sa kome sa naraw naarək, zúú zúú ete sa kome, zúú ete sa taare zúú ete sa naarək zúú ete sa gbanaarə, zúú ete sa gbasamay, zúú ete sa anaraw taaru zúú ete sa gbasamay, zúú ete sa anarawtaaru, zúú ete sa anarawnaarək, zúú ete anaraw gbasa may, zúú ete sa may. zúú ete sa taaru, zúú ete sa gbasa may, zúú ete sa naraw taaru. Zúú ete sa kome, zúú etesa kome sa etu, zúú ete kome sa taaru, zúú ete kome sa gbasamay, zúú ete kome sa naraw taaru, zúú etekome sa gbasa may, zúú ete kome sa naraw taaru. Komesa may, kome sa taaru, kome sa gbasa may, zúú ete sá may zúú ete sá etu, zúú ete sa gbasa may, zúú ete sa naraw taaru, zúú ete sa naraw naarək zúú ete sa may, parge, pargəl mal, dwidəl mal, parge ete, parge taare, parge nare, parge gbasamay parga anaraw taaru, parge anaraw naarək parge anarow gbasə may, du da kome.